ابھی ہمیں جب کچن جاتے تو ہمناں بہت پلیٹاں ملتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی وہاں چوکونی، ابھی تو نئے نئے ڈیزائن تو بہت زیادہ ہیں۔ کے تو بہت زیادہ ہیں، اور بہت لوگاں الگ الگ پلیٹاں رکھنے کا ٹرائی کرتے ہیں اپنے گھر میں۔ اور سانے بانڈے یا برتن ہیں، زیادہ یوز نہیں ہوتے ہیں، ابھی <hesitation> اب۔ بھی ہوا پلاسٹک پلیٹاں اور اسٹیل کی پلیٹاں، اور بھی طرح کی پلیٹاں رکھتے ہیں۔ اور لکڑی کی پلیٹاں رکھتے ہیں۔ ابھی ہمناں گھر میں کون تو آئے، مطلب ہمارے رشتے سے لوگاں آئے، ہمارے خاندان سے۔ ہم استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر ہمیں <hesitation> پلاسٹک کا پلیٹ دینے کا میں دیکھتے ہیں، اور اس پر ایسا ڈیزائن، پھولاں اولا بنے ہونا، ایسا حال دیکھنے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور زیادہ تر لوگ پلیٹاں بھی یوز کرتے ہیں۔